Amin'ny raha karaha regny ndraiky ediny, <hesitation> signaleko malô le <hesitation> mpanolo-tsakafo mbô hagnatony zaho izy avakeo de avake za magnotany azy hoe afaka ampidignina ma i feon-draha manonan'andre ty, fa tegna tsy afaka miresaka zahay, azafady ndrindra raha mety fa izy igny ndraiky tsy ankateregna, karahanjegny.